Za ko mpamboly isaky maintany é avakeo fomba iarovako izy igny voalohany maloha misy baka fody de tsy maintsy miambigna egnao an misy tekitekniky tekniky atagnao kakazo mitsatoka amign'ny volinao de ataona ataona pozin'ny sarin'olo ataonao sase amboniny ake na ataonao lavalava de fody koa mahita igny io tsy mandeha amy varignao samy izy mieritreritre olo tô é tsy mandeha izy avake avake volonao igny karakarainao tondrotodrohana zany izy igny de avasina koa satria izy ko misy hasitry izy igny io tsy tsy mi- tsy tsara zany io é zany.